сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елуінші эпизод
бүгін біз шварцман гранты бойынша бейжін қаласында шварцман академиясында білім алып жатқан әлібек нұркештен интервью аламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу
тағы да тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер деп айтқым келеді
бұл мерейтойлы эпизод
сондықтан мерейтойлы эпизодта ең алғаш рет подкастымды тыңдап жатсаңыз онда сізге үлкен рахмет айтқым келеді
және ары қарай подкасттарым сізге ұнайды және тұрақты тыңдарманыма айналасыз деп үміттенемін
ал егер де тұрақты тыңдарманым болсаңыз сізге миллиондаған жүректер өйткені сіз сондай тұрақты тамаша тыңдармансыз
ал жарайды онда бүгінгі эпизодымызды бастайық
егер де мерейтойлық елуінші эпизодымыздың қонағы кім болды екен деп ойласаңыз онда ол кісінің өзінен сұрап көрелік
қымбатты құпия қонақ сіз кімсіз
мен әлібек нұркеш
алматы облысы жаркент деген жазиралы мекеннің тумасымын
назарбаев университетінің экономика және саясаттану халықаралық қатынастар екі мың он алтыншы жылғы түлегімін
қазір бейжің қаласында шварцман бағдарламасы бойынша цинхуа университетінде магистратурада оқимын
қымбатты тыңдарман сізге жай ғана ақпарат ретінде айтсам бұл жердегі стивен шварцман деген ол америкалық беделді әрі бай миллиардер
екі мың он үшінші жылы ол өзінің қаражатынан шварцман сколарс деп аталатын шәкіртақы дайындайтынын жариялаған болатын
сол білім сайысында үш мыңнан адам астам қатысып соның ішінде тек қана жүз адам ғана іріктеліп алынған болатын
сол жүздіктің ішінде алға суырылған бір қазақ баласы болатын
оның есімі және тамаша жан менің досым әлібек нұркеш
сәлем әлібек
қош келдің біздің подкастымызға
сәлем
енді саған деген алғашқы сұрағымды қабыл ал
өзіңді үш сын есіммен сипаттап бере аласың ба
өткен жылы осы сұрақты қойған болатын маған
і осы сұрақ болған кезде ііі үш сөзбен өзіңді сипатта деген мен болған
жоқ ол университетте
ііі ол бір і жаңағы студенттік үйымда ііі
сол кезде мен айтқан болатынмын жаңағы ту осы бір ііі жердің атауларын айтқан болатынмын да
сол жердің атауы бойынша өзімді сипаттаған болатынмын
мхм бірақ сын есіммен ііі сипаттайтын болсам тағы да сол жер атауларына қатысты айтатын болсам
ол ең бірінші сын есім ііі мен ол кезде і і ой туған жерімнің аты қоңырөлеңді айтқан болатынмын
ііі оған қатысты сын есім мен айтар едім қазақи деп
мхм яғни ііі мен туған жерім і өскен ортам отбасым ата тегім жалпы негізім і өте қазақи
яғни ііі қазақша сөйлеп қазақша ортада өскендіктен жаңағы негізім қазығым бәрі қазақша
сондықтан ең бірінші сын есім осы сын есімді айтар едім
мхм ііі жалпы осы ііі қазақи деген ұғымға сиятын барлық мінездер мен жаңағы сипаттамаларға ііі ұмтыламын
соларды өз бойыма сіңіруге соларды игеруге
ол енді өте кең ғой жалпы қазақи деген
оның ішіне ііі жаңағы адамгершілік болсын кішіпейілділік болсын шынайылық деген сияқты жақсы ұғымдар кіреді
және соларды өз бойыма ііі сіңіруге і тырысамын
екінші сын есім ол ііі мен ол кезде өткенде кезде нью йорк деп айтқан болатынмын
ііі соған қатысты ол мен айтар едім арманшыл деп
ііі жалпы армандағанды қатты жақсы көремін ііі қиялдағанды
ііі өзім әлі нью йоркта болған емеспін
жалпы нью йорк деген ол мен кетіп қалайын деген ой емес
бірақ жаңағы ііі сол қала бір ііі кішкентай кезімде есімде сақталып қалғаннан кейін бір үлкен бір қала сияқты көзіме елестейтін
ііі сондықтан ііі жаңағы соған қатысты арманшыл деп айтар едім
ііі жалпы армандағанды жақсы көремін жаңағы айтқанымдай
ііі содан бір өзіме жаңа і қуат алатын сияқтымын
үшінші сөз ол ізденімпаз
ііі себебі ііі кішкентай кезімнен осы жаңа нәрселерге жаңа оқиғаларға ііі өте менде қатты ұмтылыс болатын
ііі сондықтан кішкентай кезден жаңағы бір жұмбақтар болсын немесе і жаңағы ііі бір түсініксіз оқиға нәрселердің жаңағы шешімін табуға қызығып жүретінмін
ііі осы үш сын есімді айтар едім
мхм қазақи арманшыл және ізденімпаз
тамаша енді осы үш сын есімді қолдана отырып нақты бір оқиғаларды айтып бере аласың ба
мәселен қазақилық сенің қазіргі образыңа қаншалықты көмектесті
немесе арманшыл болған қандай арманың болды және соған жеттің бе
әлде ізденімпаздық саған қаншалықты көмектесті
нақты оқиғалар ііі нақты оқиғалар енді жалпы қазақи деп мен өзімнің жаңағы өскен туған жерімді айттым ғой
сондықтан енді ол жерден өте көп оқиғалар айта берсең
ііі бірақ ііі әрине мен сол кішкентай кезімде қатысқан ііі жаңағы оқуларды айтар едім
ол жаңағы абай оқулары ілияс оқулары мұқағали оқулары
жалпы осындай оқуларға көп қатыстым
және солар менің жаңағы бойыма жаңағы туған жерімнен бөлек ііі жаңағы қазақилықты сіңірді деп айта аламын
яғни кішкентай кезімдегі осы ілияс оқуларына көп қатыстым
ііі сол оқуларға қатысу барысында жаңағы өлең жазу олардың өлеңдерін оқу кейіннен оралхан бөкейдің оқуларына қатысқанда оның жаңағы прозасын оқу жалпы осы ақын жазушылардың
ііі мен ойлаймын жалпы қазақылықты танудың бірден бір жолы ол осы ііі қазақ ақын жазушыларын оқу ііі олардың жаңағы шығармаларымен танысу
ал арман ше арман қанат қақтырды ма
мен жаңа ғана айтып кеттім ғой осы тағы да ассоциация ол ііі нью йоркты көрсем деген
менде осы ақш қа барған кезде і менде мүмкіндік болды нью йоркқа баруға
себебі бостонда болдым және басқа да мэдисон деген сияқты қалаларда болып қайтқанмын
бірақ сол кезде менде мүмкіндік болды нью йоркқа баруға
бірақ ііі менде жаңағы нью йорк кішкентай кезімнен сондай бір арман жаңағы үлкен бір не болып елестегеннен кейін мен ол жерге жаңағы ііі кейіннен барамын деп шешкенмін
баруға батылың жетпеді ме
батыл емес бірақ не ііі жаңағы
арманыңа әлде тез жеткің келмеді ме
сондай бір сезім болып қалатын сияқты өзімде жаңағы ой болды
жаңағы ііі қой мен ержүрек ерте барып қойсам бір не болып қалатын сияқты
себебі ол көз алдыңда жаңағындай бір ііі не болып тұрған дұрыс сияқты да жаңағы алдыға бір қойып соған әлі сен енді келе жатқан сияқты
жаңағы әлі жете қоймаған сияқты болып келе жатқан сияқты болғаны дұрыс болған сияқты деп түсіндім
оның үстіне мен ол жерге жай бір саяхат түрінде емес і ааа мүмкіндігінше бір мақсатпен барғым келеді
яғни мхм өзімнің ііі ісім бойынша болмаса ііі жалпы яғни жай қыдыру үшін емес дегенім ғой
мхм ал өткен жылдары сол америкада болған кезде талай мүмкіндіктер болды жаңағы жай қыдырып баруға
бірақ ол мүмкіндіктерді қолданбадым
мхм болғаның иә оқуға байланысты бардың иә
ақш та і иә бір емес бірнеше рет бардың ғой және де
бірнеше емес сол екі рет
бір рет жаңағы ііі жазғы семестрде
екіншісі де жазғы семестр
і біреуі ііі висконсинг мэдисон университетінде
екіншісі колледжінде мхм
мхм ааа үшінші сын есімге қатысты оқиға
енді бұған да қатысты өте көп деп ойлаймын оқиғалар
себебі ізденімпаз ііі деген сөзді менің жалпы қолдану себебім ол ііі жаңағы қызықты неше түрлі заттарға нәрселерге оқиғаларға менің ұмтылысым да
яғни бір нәрсеге қызығып содан одан ары қарай оның жаңағы түбіне жету ііі
шаманизм туралы айтып берші одан да
иә мысалы үшін мен сол кезде осы і шаманизмге жаңағы ғылым ретінде шаманизм ғылымына өте көп қызыққан болатынмын
яғни ііі себебі мынау қазақтардағы тенгризмді алатын болсақ і оған дейінгі жаңағы фольклерлік дін деп айтамыз соларды алып қарастырған соларды зерттеген маған өте қызық болған
сол кезде жаңағы америкада жүргенде сол жерде профессорлармен танысып і шаманизмге қатысты ііі жаңағы ііі сол солтүстік американың шаманизміне қатысты көптеген ііі жаңағы і ғылыми жұмыстармен танысып мхм ііі
сондай ағылшын тілінде айтатын болсақ жаңағы менде ііі ііі жаңағы ііі инвестигейтив немесе і инклузитив деп айтады ғой
яғни бір нәрсені ары қарай түбіне қарай зерттеу
мхм иә немесе бір оқиға болып қалса жаңағындай бір жерден бір оқиғаны көріп сол оқиғада жаңағы кім кінәлі кім жаңағы не сияқты ііі не еді детектив сияқты
сондай нелермен айналысқанды жақсы көремін
ііі одан бөлек жаңағы есіме түсіп отырғаны жаңағы жердің атауларына қатысты ііі деген і екі мың үшінші жылы ііі индияның солтүстігіндегі бір әдемі жерге барғаным есімде
жалпы сол жердегі адамдардың жаңағы бізге ұқсастығы ііі мені қатты таңғалдырған болатын
мхм ііі жалпы сол жер әлі күнге дейін жаңағы соншалықты мені таңғалдырды
әлі күнге дейін менің ііі жаңағы ііі ең басты атап өтетін жерлердің бірі болып отыр маған
иә ол жерде әлібек сен айсек пен ііі волонтерлік қызмет атқардың иә
і ол жерде ііі иә иә волонтер ііі қызмет иә мхм
сен ммм бір кезде шаманизмді қызықтыратын және соған байланысты сабақтар алып жатырмын дегенді естігенде мен қатты таңғалған болатынмын
айтып едім ғой әлібек практичный бір нәрсе таңдасаңшы
сол иә менің жаңағы бір жағынан ііі менің плюсім екінші жағынан менің минусым ол мен қызыққан зат маған мүлде қажет болмауы мүмкін кейіннен
бірақ ііі енді тырысамын жаңағы өзіме қажет болатындай ііі нәрселерге қызығуға
осы шаманизмге қатысты мысалы шын мен сол кезде қызығып жүріп өзіміздің жаңағы ііі тәңіршілдік деп айтамыз ғой осы ислам дініне дейінгі діннің пайда болуы ііі яғни аспанға табыну деген сияқты осы ұғымдарды ііі зерттеу і маған өте қызық болған болатын
мхм тамаша енді ііі өмірде түрлі жағдайлар болып жатады әрқашан жолын бола бермейді
қиын сәттерде өзіңді қалай ынталандырасың
немесе алға қарай қалай қозғаласың
қиын сәттерде ііі ең біріншіден құдайға шүкір ондай қиын сәттер болды деп айтпай ақ қояйын
салыстырмалы
иә бірақ егер де мотивация жайында айтатын болсақ яғни мысал үшін бір жұмысты бітіруге немесе ііі бір і жоспар бойынша жүруге қатысты мотивация туралы айтатын болсақ онда менің ең бірінші мотивациям ол менің ата анам
ііі кез келген жаңағы бала сияқты мен де өз ата анамды өте қатты жақсы көремін
бірақ одан бөлек мен жаңағы ата анамның маған жасаған жақсылықтарын оларға екі үш есе екі үш есе емес тіптен еселеп ііі жаңағы қайтарғым келеді
ііі ол кісілердің жаңағы маған ііі осы білім алуда сабақ оқуда маған жасаған барлық жағдайларын жаңағы жақсылықтарына і менің алғысым і шексіз
сондықтан і егер де бір жұмыс жүрмей жатса мен ең алдымен сол ата анамды есіме түсіремін
яғни кез келген жағдайда сол ата анамның ііі айтқан сөздері олардың жасаған істері маған көрсеткен қамқорлықтары тәрбиелеуі мені ііі соның барлығы маған бір үлкен қуат береді
ал жалпы өзіңнің ііі белгілі бір қазір белгілі бір дәрежеде мысалы қытайда оқып жатырсың і шварцманның сколары болдың назарбаев университетін аяқтадың иә ііі ақш та бірнеше мәрте болдың
жалпы өзіңнің і қазіргі өзіңе себепші болған бір ритуалдар немесе күнделікті істейтін дағдыларың бар ма
ііі жаңағы айттым ғой мен армандағанды жақсы көремін деп
бірақ арманның өзі бірнеше жоспарлардан тұрады
ол жоспарлар бірнеше бірнеше мақсаттардан тұрады
сол сияқты жаңағы күнделікті ертеңгі болатын күнде не істейтінімді ііі не істеп і жаңағы бітіруім і керек екенін мен жаңағы жазып отырғанды жақсы көремін
ертеңгісін тұра салып жаңағы су ішу деген сияқты енді бұл өте қарапайым бірақ сонда да ііі сондай дағдының болуы өте қажет сияқты
жоқ ертеңгісін тұрғанға жаңағы ііі аш асқазанға суды ішу ол не үйдегі жаңағы і бірақ кейбір кезде оны ұмытып кетіп жатуым мүмкін
бірақ сол дағды бойынша жүруге тырысамыз
өте жаңағы организмге ііі көмектеседі
иә жетінші подкастқа барыңыздар егер де судың қасиеттері жайлы білмесеңіз
мен бір толық подкаст арнағанмын
осы жерде жаңағы реклама деп қойсай бұл жерде жарнама
көбірек подкаст тыңдаймыз иә
одан бөлек ііі осы жаңағы жоспарларды жазып отыру
ііі сонымен бірге ііі жаңағы бүгін болған істерге қатысты ііі ағылшын тілінде жорналинг дейді ііі яғни журнал жүргізіп отыру
мхм журналды қандай форматта жүргізесің
істедім деп пе әлде приоритетке байланысты ма қалай
і негізінде олай ұзақ сөйлем жазып отыруға уақыт жоқ
сондықтан менде буллет пойнтспен
мхм ііі тез тез тез жаңағындай мынау болды мынау болды деген кейіннен мысал үшін жаңағы қарап отырып еске түсіп отыратындай
мхм мысал үшін бүгін мен жазып қоямын талшынмен осындай жаңағы ііі не болды деп сөйлесу сөйлестік деп
подкаст болды деп деші
аха тамаша ііі жақында ғана бір адамның күнделігінен көргенмін
і ол күнінде ең есінде қалған бір оқиғаны жай ғана жаза салады екен де мынаумен кездесу деп
і сызықша қояды да і құндылық яғни не үшін бұл оқиға деп те
мысалға құндылық сызықша достық немесе құндылық ііі әлемге жақсылығымды тигізу деген сияқты
сол оқиғаның ол үшін неге маңызды екенін ііі сондай түрде де жүргізуге болады
і тіптен журнал жүргізбей ақ мысал үшін кейбір адамдар айтады ііі күнделікті жүргізбей ақ яғни мхм аптасына немесе айына жазып тұрғанның өзі өте жаңағы пайдалы деп
мхм яғни бір нәрсе болса да жазып отыру керек те жаңағы
мынандай оқиға болды немесе одан мен мынандай нәрселерді үйрендім
ііі немесе сен айтқандай жаңағындай белгілі бір құндылықтарға байланысты осындай іс әрекеттерді жасадым деген сияқты
мхм мхм яғни ол өз өзіңе талдау жасай отырып өзіңді танисың біріншіден иә
екіншіден алдындағы мақсаттарың да айқындала түседі сен үшін не маңыздырақ
иә өте дұрыс айтасың
мхм енді келесі сұрағымыз ііі бір жай күніңді сипаттап бере аласың ба
қытайдағы қазақ студенті ретінде
орташа күнім енді ертеңгісін тұрасың
ііі жалпы мен оқитын жаңағы бағдарлама бойынша біз бір ғимараттың ішінде оқимыз
бір ғимараттың ішінде ііі иә
барлығы бір ғимараттың ішінде өтеді
яғни маған тек үшінші і қабаттан бірінші қабатқа түсу керек
і немесе бірінші қабаттан екінші қабатқа көтерілу керек сабақ үшін
ішің пысып кетпей ме
ішің і пысып кетеді деп айта алмаймын
себебі өте қызық
жалпы бұл мен үшін өте үлкен эксперимент болып отыр
себебі жүз адаммен мысал үшін жүз адамды сен күнде көресің
оларды сен асханаға барғанда көресің түсте көресің кешке көресің сабақта көресің
ііі мұғалімдер де осы ғимараттың ішінде бірге тұрады
оларды кешке жақын сегізде көресің тоғызда көресің
сондықтан ііі мен үшін жаңағы сен айтқандай бір күн ол і әртүрлі болып өтуі мүмкін
бір ғимараттың ішінде өсіп жатқаннан кейін жаңағындай ііі жоспарлар бір кездесулер немесе сабақтар әртүрлі уақытта қойыла береді
әр күн әртүрлі
бірақ орташа айтатын болсақ ііі таңғы ас ііі одан кейін ііі сабақтар түскі ас сабақтар кешкі ас
ііі кешке жақын ііі жаңағы әртүрлі кездесулер ііі жиындар болып жатады
яғни иә осындай күн ертесінен кешке дейін
бұл бағдарламаның ерекшелігі ііі бұл тек былай мысал үшін мен ертеңгісін сабаққа барып келдім түстен кейін мен басқа жұмыстарымды істеймін емес
яғни сені жиырма төрт сағат аптасына жеті күн бойы сен жаңағы ііі белгілі бір ііі істермен шаралармен айналысып жүресің
мхм мәселен
бір ғимараттың ішінде
мәселен ііі ол жаңағы пікірталастар болуы мүмкін
жаңағы белгілі бір келген қонақтармен кездесулер болуы мүмкін
әртүрлі лекциялар болуы мүмкін яғни әртүрлі
ііі айтайын дегенім бұл жерде жаңағындай мен сабақты бітірдім тоғыздан бірге дейін одан кейін бірден екіден і түскі асымды іштім одан кейін мен боспын немесе үй тапсырмамды жасаймын емес сабақ әртүрлі уақытта болуы мүмкін
мысал үшін мхм мен бүгін ғана осы кешкі сағат сегізде бізде кездесу
мен осы үшінші этаждан бірінші этажға түстім
ол профессор екінші этаждан бірінші этажға түсті
содан кейін біз сол жерде жаңағы сабақтарды талқыладық та
яғни өте ііі қалай айтса болады әртүрлі уақытқа қойыла береді сабақтар лекциялар ііі және кездесулер
мхм тамаша сенде жиырма төрт сағат нон стоп үйрену сияқты
жоқ жиырма төрт сағат емес енді
бірақ ор сегіз деші
күндіз мысал үшін ұйықтауға болады да мысал үшін
егер де сабақ болмай жатса мен күндіз ұйықтап алуыма болады яғни
мхм кешке жақын жаңағы кеште отыру үшін
мхм яғни белгілі бір қазір менде мына уақытта тұрып мына уақытта ұйықтаймын деген әзірге дәл осы айда менде ондай не жоқ
мхм түстен кейін бір демалып аха
түстен кейін бір демалып алу керек дегенге келісесің бе өзің
сондай бір адамдардың типі болады ғой тэйк э нап деп
өте келісемін
өйткені ііі біріншіден ол физиологиялық түрде яғни мидың і демалуы қажет
екіншіден ііі жалпы күнді бірге немесе екіге емес бірнеше ііі жаңағы бөліктерге бөліп тастау керек деп ойлаймын
арасында демалып отыру керек
ол бөліктердің ішінде әр жаңағы жиырма минут сайын егер де і немесе әр жарты сағат сайын кішкене қайта кіріссеңіз онда жаңағы сіздің фокусыңыз жақсара түседі
ааа сен қолдайсың ба жаңағы помидор деген техника бар ғой
ііі жиырма бес минут оқып бес минут демаласың немесе отыз минут оқып он минут демаласың деген
ұстанасың ба сол жолды
енді ол әр адамға әртүрлі келетін сияқты
әр адамда әртүрлі
і сонымен бірге ол адамның өміріндегі кезеңге де байланысты болатын сияқты
мысал үшін дәл қазір біз і тезис жазып жатырмыз
мхм сол үшін ол уақытта менде басқаша жаңағы стратегия болуы мүмкін
қазір ііі немесе басқа уақыттарда жаңағы осы помидор стратегиясы өте жақсы келеді маған
яғни і жиырма бес минут оқып бес минут
қазір өзің ііі қытайдағы емес тіпті әлемдегі ең мықты университеттің бірі цинхуада оқып жатырсың
цинхуа десе і әрбір қытайдың жүрегі дүрсілдеп і көзі і үлкейіп кетеді айтқан кезде
ііі және де әрқайсысына оны америкада оқып жүрген кезде болсын америкалық профессорлар болсын барлығы ерекше тамсанып айтады
і және де өзің тағы да шварцманның ііі несісің гранттың иегерісің
осы і соңғы жылдардағы өміріңде болған бір есте қалар оқиғалар болды ма
университет қабырғасында мысалға ерекше кездесулер
және сол кездесулерден өзіңе не алдың немесе ерекше оқиғалар
жылпы ерекше оқиғалар і кездесулер өте көп болды осы жылы
ііі жалпы осы жыл мен үшін ііі жаңағы тек бағдарлама ғана үшін емес цинхуа үшін ғана емес мен үшін де бір эксперимент сияқты болып отыр да
жаңағы айтқанымдай жүз адаммен бірге бір ғимараттың ішінде тұрып ол жаңағы күнделікті солармен і қарым қатынаста болу
күнде көресің жүз адамды
ііі жаңағы сен жұмыста мысал үшін тоғыздан алтыға дейін жұмысқа барып келіп алтыда үйіңде отбасыңды көретін болсаң бұл жерде ол емес
жаңағы тоғыздан алтыға дейін көресің алтыдан он екіге дейін тағы көресің
сөйтіп күндіз түні көресің
сондықтан мен үшін үлкен эксперимент
яғни осы менімен бірге оқитын ііі курстастарымнан өте көп нәрсе үйреніп жатырмын
жалпы тұлға ретінде болсын адам ретінде болсын сонымен бірге жаңағы ііі профессионал ретінде немесе өзімнің мамандығыма қатысты нәрселерді де көп үйреніп жатырмын
ііі ерекше оқиғаларды айтатын болсақ ііі жалпы жаңағы айтқандай осындай курстастарыммен өткізген уақыттарды ерекше оқиғаларға да мен жатқызатын едім
соның бірі осы бізде хор болып ііі яғни ііі хор яғни ән айту халық алдында топпен
сол кезде мысал үшін маған сол оқиғаның ерекшелігі ол біз біріншіден қытай тілінде айттық әнді
екіншіден ііі мен олай ешқашан да хорда айтып көрген жоқпын әнді
сенің ән айтатыныңды білмеппін
соны айтып отырмын ғой мен мүлде ән айтпайтын адаммын
менің жаңағы ән айтқан кездегі і даусымды естіген адамдар ііі ән айтпай ақ қойшы деп
сондықтан маған хорда ән айту бұл біріншіден әрине хорда ән айту жеңілірек
себебі топпен бірге айтып тұрсың
даусың көп і жаңағы үлеске ие емес
бірақ сонда да мен үшін бұл үлкен бір не сияқты болды да жаңағы кезең
себебі бұрындары ойлайтынмын жоқ мен ән айтпаймын деп
бірақ осы жолы мен осы бірге оқитын курстастарыммен бірге і біз достық жайлы осы бүкіл цинхуа студенттерінің алдында біз хорда ән айттық
сол мен үшін өте ерекше оқиға болды
ііі бұған дейін мен мысал үшін сол і хорға дейін қытай тілін мүлде білмей келген болатынмын
бірақ сол кезде қытай тілінде ән айттық
ііі үшінші жаңағы несі і ерекшелігі ііі ол ііі біздің осы қазан айында болған болатын бірнеше айдың ішінде ғана ақ өте жақын қарым қатынаста ііі достасып кеткеніміздің ііі белгісі ретінде болды
сондықтан ііі осы хор оқиғасын айтар едім
бірақ енді одан бөлек жаңағы сен айтқандай ііі кездесулер і лекциялар өте көп болып тұрады
ііі жалпы бұл жердегі академиялық жаңағы пікірталастар мені өте қатты таңғалдырып жатады
яғни ііі қытайлардың өздерінің ііі бұл шварцман колледжіне қойған атауы спешл эдукейшенал зоун яғни арнайы білім зонасы
мхм бұл жерде бізде фейсбук болсын гугл болсын инстаграм болсын кез келген ііі жаңағы сайттарға бізде ііі сол сайттарға кіруге мүмкіндік бар
яғни басқа жаңағы қытайда жалпы қытайда алып қарайтын болсаңыз сізде ііі гугл болсын фейсбук болсын оларға кіруге мүмкіндік жоқ
бірақ бізде сондай сайттарға кез келген сайтқа мхм кіруге мүмкіндік бар

сонымен еркіндік бар
ііі сонымен бірге жаңағы тек қана сайтқа қатысты емес сонымен бірге академиялық еркіндік
яғни кез келген тақырыпты ііі біз талқылай аламыз
мейлі ол қытайға қатысты болсын мейлі ақш қа қатысты болсын мейлі ресейге қатысты болсын мейлі белгілі бір тұлғаларға қатысты болсын
еркін талқылап ііі біз де сол тақырып бойынша пікірталастыра аламыз
мхм сондай оқиғалардың бірі бізде осындай көптеген келіп тұрады жаңағы қызықты лекциялармен бірге жазушылар немесе і профессорлар
осы американың мысал үшін әлемдегі жаңағы көшбасшыларына қатысты бір пікірталас болды
сол кезде жаңағы оң жақтан американың көшбасшылығы азаюда мүлде америка болашақта көшбасшы болмайды сол жақтан жоқ американың көшбаслығы әлі де өз қалпында деген сияқты пікірталас болды
өте үлкен атақты профессорлар ііі найл фергисон және амита фачария деген екі кісі пікірталасқан болатын
одан бөлек і мысал үшін осы өткенде ғана ііі демократия мен меритократияның жаңағы ііі салыстырмалы түрде олардың ііі жаңағы басындықтары мен кемшіліктері жайлы пікірталас болған болатын
ііі осы мысал үшін демократияға қатысты өте көп ғылыми жұмыстар жазып жүрген лерри даймонд деген кісі келген болатын профессор
мен мысал үшін назарбаев университетінде оқып жүрген кезде осы кісінің жазған мақалаларын демократияға қатысты көп оқитынмын
мхм сол кісіні өз көзіммен көру маған өте үлкен әсер берді
сол кісі мысал үшін демократияны ііі қорғайтын болса сол жақтан ііі дениэл белл деген кісі і ол кісі меритократияның жаңағы басындықтарын айтып ііі жаңағы оның демократияның кемшіліктеріне қатысты қалай жақсырақ болуы мүмкін
яғни қалайша біз осы меритократияны ііі жаңағы оның басындықтарын алдыға қоя отырып кемшіліктерін жоя отырып ііі модель ете аламыз деген сияқты пікірталас болған болатын
мхм одан бөлек ііі енді айта берсең көп
негізі шынымен де ііі сондай қызықты мынау ойдың пікірталастары ііі яғни ііі сондай концепциялардың пікірталастары мені өте қатты і қызықтырып қана қоймай сонымен бірге маған ііі үлкен әсер беріп
осы жылы үлкен әсер қалдырды мен үшін
мхм иә тамаша ііі жалпы ііі өте жақсы бағдарлама екені көрініп тұр
өйткені атақты ғалымдар профессор сол саланың жетекшілерін і келіп сенің алдыңда пікірталастыруы қандай мәртебе және де студенттердің де соны қабылдай алатындай жоғары дәрежеде екенін көрсетеді
яғни бұл бағдарламаның да ерекше екендігін иә
ііі жалпы сенің қазір бізді тыңдап отырған адамдар і шварцманның грантына ие болғысы келсе ііі қандай кеңестерің бар
және де ол бағдарлама әлі жүріп жатыр ма
ііі оған не қажет дегенді бір қысқа айтып кетсең
ііі бағдарлама менің білуімше осы ііі сәуір айының он бесінен ііі қыркүйек айының он бесіне дейін ііі қабылдау жүргізеді
яғни сіздердің өтініштеріңізді эсселеріңізді деген сияқты
жалпы тапсыру үшін ііі дәл қазір қандай ііі жаңағы рекуаременттер бар екенін білмедім мен талаптар бар екенін білмедім
бірақ ііі мен тапсырған кезде біз төрт эссе жаздық ііі және ііі өтініш қағазын толтырған болатынбыз
жалпы бұл жалпы бағдарлама өзі ерекше болғанымен оған қабылдау басқа бағдарламаларға ұқсас деп айтар едім
яғни і ол жерде қарайтыны і сіздің бағаларыңыз сіздің ііі тест і көрсеткіштеріңіз
сіздің ііі академиялықтан бөлек жаңағы көшбасшылық қабілеттеріңіз
сіздің жаңағы қоғамдық ііі ұйымдарға қалай араласқаныңыз қай жерде белсенді болғаныңыз соған қарайтын
яғни осы ең бастысы ол екі аспект
академялық аспект және ііі қоғамдық аспект
иә жай ғана белсенді араласу емес яғни қоғамға белгілі бір і кішкентай болсын өзіңнің пайдаңды тигезгенін көрсеттің және пайданы тигіздің және соны тигізгеніңді көрсете алдың иә
ііі иә иә солай жаңағы бұл жерде бір бағдарламаға тапсыратын кезде ііі жаңағы олар сіздің ойыңызға қарайды
яғни өтініш қағазын толтырған кезде сіз өзіңіздің жетістіктеріңізді қалай бағалайсыз
одан кейін жаңағы сізге жазған ііі мінездемелер
соларға қарайды яғни өзгелер сізді қалай бағалайтынын
осы екеуін салыстыра отырып ііі бағдарламаларға қабылдайды
сонымен жетістік деген не сен үшін
і мен үшін ол і мақсаттардың орындалуы
ііі менің мақсаттарымның орындалуы
сонымен бірге ііі өзгелердің маған қатысты үміттерінің ақталуы деп айтар едім
мхм өзіңе қоятын талаптарың тым жоғары ма
кейде үлгермей қалып жатпайсың ба өзің қойған идеалға сәйкес келмей қаласың да содан кейін ойлайсың ах әлібек деп
әлде сырттағылардың қояр үміті жоғарырақ па талаптары
ііі менің ойымша сенің өзіңе қоятын талаптардың өзгелердің саған қоятын талаптарынан ііі әлдеқайда жоғары болуы тиіс
яғни егер де өзгелер саған сексен деген талап қоятын болса сен өзіңе жүз алпыс деген талап қоюға тырысу керексің
себебі бұл біріншіден ә жаңағы өзгелердің үмітінің ақталуына қайтадан алып келеді
яғни әрдайым өзгелердің үмітінің ақталмай қалуы ол ііі жаңағы сен үшін де өзгелер үшін де оң іс емес
сондықтан әрдайым ііі өзіңе талапты жоғарырақ қойған дұрыс сияқты
ііі бұл сонымен бірге жаңағы қазақтар айтады ғой ііі түйе сұрасаң бие береді деп
мхм яғни талапты сен өзіңе жүз алпыс деп қоятын болсаң мысал үшін жүзге жетіп қалуың мүмкін жүз жиырмаға жетіп қалуың мүмкін яғни жүз алпысқа жетпей жатуың да мүмкін
бірақ сол жүздің өзі жүз жиырманың өзі үлкен жаңағы көрсеткіш үлкен жетістік
мхм сондықтан ііі жалпы талапты жоғары қою керек және сол жоғары талапқа қарай ұмтылу керек
ііі бірақ егер әрине болмай жатқан болса одан қатты бір күйзеліске ұшыраудың қажеті жоқ деп есептеймін
мхм бірақ құласаң нардан құла дегің келеді ғой
иә құласаң нардан құла
және де өзгелер деп тұрғанымыз бұл жерде жақындарымыз иә бізге сенген адамдардың
иә ата анамыз жақындарымыз бауырларымыз мхм
енді соңғы сұрағым ііі соңғы айтар бір кеңесің бір тілегің біздің подкасттың тыңдармандарына
өйткені қазір біздің тыңдармандарымыз жай тыңдарман емес біз қазір бір отбасы бір қоғамбыз бір қозғалыс
сондықтан осы қозғалыстағы адамдарға не айтқың келеді
сізде тамаша
ешкімнің кеңесін тыңдамандар
осы жерде подкастты өшіріңіз
жоқ і әрине негізі әр адам ол өзінше бір жеке тұлға екенін түсіну керекпіз
сонымен бірге ііі осы тұлғаның ең біріншіден әр адамның ең біріншіден ол оның адам екендігін түсіну керекпіз
яғни екі нәрсені айтар едім
ең біріншіден ол ііі адам болу
яғни адамгершілік кез келген жағдайда мейлі жетістікке жет мейлі жетпе мейлі і талаптарың жоғары болсын кіші болсын аз болсын көп болсын
ең алдымен ол адам болып қалу
яғни ііі адам болып келген соң өмірге адам болып өту менің міндетім
жалпы осындай бір сарында бір өлең жолдары болатын мхм жәнібек кәрменовтың
ііі сол өлең жолдарын ііі ән жолдарын қатты жақсы көремін
сондықтан і мен үшін және өзгелер үшін де ең бастысы осы мақсаттың болғанын қалаймын яғни адам болып қалу
әр адам ол өзінше бір жеке тұлға
сондықтан кез келген айтылған кеңестен ііі өзіңізге қатыстысын алып ііі қатысты еместерін ііі алмай ақ қоюыңызға болады
яғни өзіңізге қатысты жоспарлар бағдарламалар құрастыруыңызға болады
сондықтан ііі жақсыдан үйреніп жаманнан жиреніп ііі өзіңізге қатысты ғана өзіңізге ііі белгілі бір і жоспар бағдарламалар кеңестерді барлығын ала бермей ііі тек өзіңізге қатыстысын алғаныңыз дұрыс деп ойлаймын
рахмет көп көп кеңесіне
тілектеріңіз бар ма
ііі тілектерім саған бар тілегім
жалпы подкаст тыңдармандарына
і біріншіден әрине подкаст тыңдармандарына айтар кеңесім ол ііі мақсат қоя біліңіздер және сол мақсаттарыңызға жете біліңіздер
ііі мен потенциалға өте қатты сенемін
мен жаңағы бір адам ақылды немесе екінші адам ақымақ немесе бір адамның ііі деңгейі жоғары немесе деңгейі төмен дегенге сенбеймін
менің сенетін бір постулатым ол кез келген адамның потенциалы ііі өте жаңағы потенциалы шексіз
тек сол потенциалды аша білу керек
сол потенциал үшін ііі жұмыс істей білу керек
яғни егер де сіз өзіңіз үшін белгілі бір ортаны тауып сол ортада өзіңізге жағдайларды жасап ііі өзіңіздің потенциалыңызды аша білсеңіз онда сіздің алар асуыңыз да ііі жаңағы жетер і белесіңіз де көп болмақ
мхм тамаша сондықтан осы иә осы тілекті айтар едім яғни потенциалдарыңызды ііі аша біліңіздер
ал сен үшін тағы тілек айта кетейін
бұл жерін әрине қиып тастасам да болушы еді алайда қимадым
осындай жаңағы подкаст жүргізіп жатқаныңа мен ең басында айтқанмын ол өте қажет өте дұрыс іс деп ойлаймын
сондықтан і қолдаймын және ііі ұзақ өмір тілеймін подкаст
осы подкаст үлкен бір жаңағы ііі жобаға үлесіп ііі кетсін деп тілеймін
рахмет көп көп
иә бірінші күннен бастап қолдап бөлісіп ііі а кеңес айтып жүргеніңе көп көп рахмет айтқым келеді
сонымен бүгін бізбен бірге арнайы бейжің қаласынан әлібек нұркеш подкастымыздың интервьюлар сериясын жалғастырды
және бүгінгі біздің подкастымыз ол нөмір елуінші подкаст
яғни кішкентай тырнақшаның ішіндегі мерейтой
сондықтан мерейтойлық подкастымыздың тамаша қонағы болғаныңа әлібек саған үлкен рахмет
сабағыңда да өміріңде де жетістікке жетіп және де өзіңнің және жақындарыңның үміттерін ақтап өміріңнің тамаша беттерінің тамаша биіктерін бағындыра беруіңе шын жүректен тілектеспіз
сіз тамаша жыл подкастының жұма күнгі интервьюлар сериясының соңғы секундына дейін жеттіңіз
қандай тамаша
сондай шыдамдылығыңызбен ерекше болғаныңызға үлкен рахмет
сонымен әдеттегідей кездескенше деп айтамын
және де вконтакте веб браузерден тыңдасаңыз подкаст қосымшасын апстор мен плеймаркеттің біреуінен көшіріп алып ішінен тамаша жыл ды тауып жазылуыңызға шын жүректен тілектеспін
сонымен қатар вконтакте фейсбук және инстаграм әлеуметтік желілерінде бармыз
солай кездескенше
суығы тоңдырып қырсық шалса да

аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа